أقول لصديقتي إنها ممكن تحاول تقلل من السكر شوي شوي بدل ما تمنعه كلياً مثلاً إذا كانت تشرب عصير محلى تقدر تخفف السكر فيه أو إنها تستبدله بعصير طبيعي بعد تقدرتجرب حلويات صحية مثل الفواكه الطازجة أو الزبادي مع العسل عشان ترضي شغفها بالحلويات.